Mebɛyɛ ͻkyerɛwfo a m'edwuma sͻ obira n'enyi na mara so muhu m'edwuma so a ͻmee me sen dɛ mebɛyɛ sinetwanyi a wͻagye dzin paa osiandɛ bi wͻ hͻ a ͻgye dzin no mpo a, nankasa onnya atsenka biara dɛ dza ͻpɛ dɛ ͻyɛ ara na wͻayɛ ewie no. ͻmmee no wͻ no mu, dɛ dza ͻpɛ dɛ onya no nyinara woenya, na ͻno so ma onya no aber na aber nyinara wonnya ahotͻ.